एक कारा मुख्य पार्ट या कॉम्पोनेन्ट वोन्दा वेमा सबसे इम्पोर्टेन्ट ची इंजन वेगा बाद ट्रांसमिशन वेगा बाद सस्पेंशन अर वेगा बाद हमा बैटरी वेगि अर ब्रेक वेग्या अर टायर।